forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir neyðarástandi á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó hann segir nauðsynlegt að byggja þar múr til að stöðva flæði fólks yfir landamærin utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan bandamann sem hafi verið vanræktur í tíð fyrri Bandaríkjanna hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Íslands í dag liðki stjórnvöld ekki fyrir kjaraviðræðum hefst undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir

í lok næstu viku segir

á Akranesi samtök atvinnulífsins höfnuðu í dag gagntilboði fjögurra verkalýðsfélaga ung kona sem glímdi við kulnun segist hafa misst áhugann á því sem henni þótti áður skemmtilegt auk þess að fá ýmis líkamleg einkenni ný rannsókn sýnir að kulnun getur haft langtímaáhrif á heilsu Hafrannsóknastofnun vinnur nú að því að gera eldisfiska þeir gætu þá ekki blandast villtum laxastofnum en gætu bætt nýtingu í bleikjueldi

Bandaríkjanna lýsti í dag yfir neyðarástandi vegna þess fjölda fólks sem kemur ólöglega til Bandaríkjanna frá Mexíkó hann segir nauðsylegt að byggja strax múr á landamærum ríkjanna hún kom ekki á óvart yfirlýsing forsetans nú seinni partinn þegar í gær bárust fréttir af því að Trump ætlaði að grípa til þessa ráðs til að uppfylla eitt kosningaloforða sinna að reisa múr á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó loforð forsetans var reyndar að láta Mexíkó borga fyrir vegginn en því hafa stjórnvöld í

staðfastlega hafnað tilraunir forsetans til að fá Bandaríkjaþing til að samþykkja fjármögnun múrsins hafa ekki gengið sem skyldi þótt Bandaríkjaþing hafi samþykkt að veita einum komma fjóra milljarða dollara í hindranir á landamærunum dugir það ekki fyrir áformum ríkisstjórnarinnar með því að lýsa yfir neyðarástandi fær Trump fjármagn meðal annars úr sjóðum varnarmálaráðuneytisins

þessar fyrirætlanir forsetans lögbrot og kalla aðgerðina grófa misnotkun á forsetavaldi Trump sagðist viðbúinn því að ákvörðunin endi fyrir dómstólum en sagðist bjartsýnn á að niðurstöðurnar yrðu Bandaríkjastjórn í hag að lýsa yfir neyðarástandi er þetta eitthvað sem

fyrir sér í því þingið hefur fjárveitingarvald en þetta er afdráttarlaust en það er ekki eining nei kemur ekki á óvart Trump gerir mikla kröfu um hollustu af

í þessum mánuði eða næsta

fengu undanþágu frá ríkislögreglustjóra til að bera vopn hér á landi leið Pompeo lá beint í Hörpu til fundar við Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra fundur

stóð í um klukkustund að honum loknum boðuðu þeir til blaðamannafundar þar kynntu þeir nýjan samráðsvettvang ríkjanna á milli á sviði viðskipta þeir

um hvort þetta væri skref í átt til frekari viðskiptasamninga mögulega fríverslunarsamnings

fyrsta sinn líkt og á fundi þeirra í síðasta mánuði bar málefni norðurslóða á góma

næst lá leiðin í ráðherrabústaðinn til fundar við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra þar biðu hans fleiri en Katrín

skora á okkar stjórnvöld að þrýsta á Pompeo utanríkisráðherra Bandaríkjanna að hætta mannréttindabrotum gegn börnum og fjölskyldum

þeirra við landamæri Mexíkó við hérna erum ekki komin til

við viljum að hann komi og við viljum að við eigum samtalið við getum haft áhrif þannig óformlegur fundur

var um tuttugu mínútur annars vegar setti ég á dagskrá að ræða loftslagsmál og lýsti vonbrigðum mínum með það

vonbrigðum okkar með það að Bandaríkin hafi dregið sig út úr Parísarsamkomulaginu síðan ræddum við líka kjarnorkuafvopnun og þá stöðu sem er uppi þar sem samkomulag Bandaríkjamanna og Rússa er auðvitað í uppnámi um áframhaldandi afvopnun og ég lýsti áhyggjum mínum af þeirri stöðu þeirri sýn að það sé auðvitað mjög mikilvægt að koma böndum á útbreiðslu kjarnorkuvopna í heiminum til að tryggja betur öryggi okkar allra en voru mannréttindamál og tilefni mótmælanna fyrir

utan ráðherrabústaðinn rædd utanríkisráðherra tók þau mál upp við ákváðum það fyrir fram að hann myndi nýta sinn tíma sem var rýmri til þess að taka þau mál upp við fengum bæði afhenta áskorun um að við tækjum það upp og hann tók þau mál upp við hann

hingað í Evrópuferð sinni já auðvitað eins og hann segir vanræktar höfuðborgir

var í dag dæmdur í þriggja og hálfs árs fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir innherjasvik með hlutabréf í Icelandair snemma árs tvö þúsund og sautján þar er dæmd upp

skilorðsrefsing sem Kristján fékk árið tvö þúsund og sextán fyrir rekstur spilavítis í Skeifunni þá gerði dómurinn jafnframt upptækar þrjátíu og tvær milljónir á reikningi félags hans fyrrverandi millistjórnandi hjá

hlaut átján mánaða dóm í málinu báðir eru þeir taldir hafa haft einbeittan ásetning til

fékk fjögurra mánaða skilorðsbundinn dóm

um þetta á ruv punktur is samtök atvinnulífsins höfnuðu í morgun gagntilboði sem v r Efling og verkalýðsfélögin á Akranesi og í Grindavík lögðu fram á fundi hjá sáttasemjara aðkoma stjórnvalda skiptir öllu máli um það hvort viðræðum verður slitið

í næstu viku að mati verkalýðsfélaganna ákveðið var að hittast aftur á samningafundi á fimmtudag í næstu viku trúnaður ríkir um gagntilboð félaganna fjögurra þessar tillögur sem lagðar voru fram í dag eru óaðgengilegar fyrir Samtök atvinnulífsins og verða ekki grundvöllur kjarasamnings tilboð Samtaka atvinnulífsins til stendur enn þrátt fyrir að gagntilboði hafi verið hafnað

laun umfram það hækki um tvö og hálft prósent ekki er gert ráð fyrir breytingum á vinnutíma í tilboðinu

Halldór segir jafnframt að forsenda fyrir aðkomu stjórnvalda að lausn deilunnar sé að kjarasamningar séu á lokametrum og rúmist innan þess efnahagslega svigrúms sem sé til staðar að öðrum kosti hef ég skilið það með þeim hætti að stjórnvöld muni ekki og geti ekki komið að úrlausn kjaradeilunnar reiknað er með að drög að aðkomu stjórnvalda verði kynnt á þriðjudag í næstu viku formaður verkalýðsfélags Akraness segir að komi stjórnvöld ekki að borðinu hefjist undirbúningur að verkfallsaðgerðum við erum að vega og meta stöðuna hún er grafalvarleg það liggur alveg fyrir að við ekki munum ná saman í næstu viku á fimmtudag eða svo þá getur horft til alvarlegra átaka á vinnumarkaði núna er staðan þannig að við erum að bíða

og sjá hvað stjórnvöld muni gera til að liðka fyrir kjarasamningum því að það mun í raun og veru ráða úrslitum um það hvort við

getum haldið eða hvort það komi hreinlega til

hefur legið fyrir allan tímann að

þess er vænst að það verði einhver aðkoma stjórnvalda en það púsluspil mun væntanlega skipta máli inn í

samtal sem er hér í gangi forsætisráðherra Spánar og leiðtogi Sósíalistaflokksins boðaði í dag til þingkosninga tuttugasta og áttunda apríl spænska þingið hafnaði á miðvikudag

fjárlagafrumvarpi forsætisráðherrans en minnihlutastjórn hans hefur staðið veikum fótum

þetta verða þriðju þingkosningarnar á Spáni á fjórum árum fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson var í dag dæmdur til að greiða tveimur mönnum sem

um nauðgun í svokölluðu

milljón í bætur fyrir ummæli á fréttavefnum Hringbraut annar maður var dæmdur til að greiða þeim samtals sjö hundruð þúsund krónur fyrir skrif á Facebook mótmælt var fyrir utan lögreglustöðina við Hverfisgötu í Reykjavík eftir að frétt birtist á forsíðu Fréttablaðsins þar sem sagt var að íbúð í Hlíðunum hefði verið útbúin til nauðgana en mennirnir voru ekki í varðhaldi fjórir

fimm miðla hafa verið dæmdir til að greiða mönnunum bætur og þrjú meiðyrðamál eru enn fyrir dómi

á ruv punktur is Íslendingar þurfa að ráðast í forvarnir gegn kulnun í starfi og gera breytingar á vinnuumhverfi í stað þess að einblína á afleiðingarnar fyrir einstaklinginn þetta segir prófessor í

ung kona sem varð fyrir kulnun segir mikla pressu á fólki að vera duglegt og standa sig vel um þriðjungur þeirra sem þjást af kulnun í starfi hefur ekki náð sér sjö

árum síðar samkvæmt nýrri rannsókn þetta kom fram á málþingi b s r b

um kulnun álag og starfsumhverfi í það hefur eitthvað gerst í líkamanum og sennilega

í heilastarfsemi sem er að hafa þessi langtímaáhrif og þetta er gífurlegt áhyggjuefni og segir mér að forvarnir

hún segir Íslendinga ætla sér of mikið í vinnu og í einkalífi og því sé hætta á að þeir brenni út ef að lífið væri hástökk þá

maður búinn að setja stöngina

allt of hátt miðað það sem að maður í rauninni getur hoppað manni er mjög snemma innrætt að vera dugleg og þannig að ég var líka bara hrædd við að vera letingi ég myndi halda að númer eitt tvö og þrjú sé að fara í gegnum hvað er það sem þyrfti að laga að breyta áherslunum

frá því að eingöngu vinna með einstaklinginn að fara að að greina hvað

líkamlega var ég með brjálæðislega vöðvabólgu

taug í bakinu sem var farin að þrýsta upp í höfuðið og niður

með krónískan höfuðverk

suð fyrir eyrunum svona lýsir Sigríður áhrifum kulnunar fyrir tveimur árum keyrði hún sig áfram í vinnu og alls konar verkefnum auk þess að vera að hugsa um nýfætt barn þar til hún loks rakst á vegg

að við vorum að búa til útvarpsleikrit og um kulnun þannig að ég samt vissi alls konar um þetta

lendum við í því óhappi að efnið okkar sem

taka upp fyrir útvarpsleikritið það týnist og þá fæ ég bara vægt taugaáfall og með herkjum náðum við að klára þegar við vorum búnar að skila þessu af okkur að þá bara krassa ég og fer í veikindaleyfi og er óvinnandi í þrjá þrjá mánuði og bara missti áhugann á alls konar hlutum sem ég hafði áður

gaman af það var mjög sorgleg upplifun að finnast allt sem ég var að gera brjálæðislega erfitt og leiðinlegt verkefni fyrir erlend sjávarútvegsfyrirtæki verða sífellt stærri hluti af starfsemi

þar er nýhafið sjö hundruð milljóna króna verkefni fyrir norska skipasmíðastöð þá fjölgar íslenskum iðnfyrirtækjum í hópi viðskiptavina þó skip í viðgerð uppi í flotkví sé það sem út á við er einna mest áberandi í starfsemi

hefur hún undanfarin ár sífellt meira færst yfir í smíði á vinnslubúnaði í ný fiskiskip og landvinnslu þannig hefur Slippurinn afhent sex millidekk í frystitogara á undanförnum

fimm árum innlend og erlend skip og nú er hefjast stærsta einstaka verkefnið í þeim geira hönnun og smíði á vinnslulínu fyrir bolfisk og rækju við

vorum að skrifa undir samning núna við norskt útgerðarfyrirtæki eða reyndar skipasmíðastöðina í Noregi

aukinn kostnað til að bregðast við því hafi Slippurinn tekið upp samstarf við erlend fyrirtæki einkum í Póllandi þar framleiði undirverktakar nú ákveðinn hluta þessa búnaðar í evrópsku umhverfi þannig að við náum kannski að samþætta að við teljum okkar eigin gæði hér og lægra verð sem við erum að keppa við úti í heimi og öll þessi aukna nýsmíði er tilkomin vegna mikillar endurnýjunar fiskiskipa

bæði hér og erlendis en þá minnkar þörfin fyrir viðhald og það bitnar á þeim hluta starfseminnar fyrir utan það að ný skip eru oftar en ekki að koma í stað tveggja þannig að umfangið af viðhaldsvinnu skipa mun klárlega minnka á næstunni en þó verkefni fyrir sjávarútveginn séu fyrirferðarmest hjá slippnum hefur vinna fyrir stór iðnfyrirtæki aukist eins og fyrir t d k á Akureyri

p c c á Bakka og Alcoa á Reyðarfirði þannig að það eru afskaplega skemmtileg ný verkefni sem við viljum teygja okkur inn í Hafrannsóknastofnun gerir nú tilraunir með að gera eldisfiska kynlausa þannig er leitast við að koma í veg fyrir að eldislaxar verði kynþroska og geti blandast við náttúrulega laxastofna en kynleysið gæti bætt nýtingu í bleikjueldi þetta er svokölluð

við notum á hrognin og við það þá verður ekki tjáning á ákveðnum genum sem stýrir því hvert kynfrumurnar fara í fisknum og

eða kynhlutlaus þetta er það sem höfum verið að gantast með hérna innanhúss að kalla

búa til

þar sem erfðaefnið er ekki snert verkefnið er unnið í samstarfi við stofnfisk og háskólann í sem er með einkaleyfi á aðferðinni Ragnar telur aðferðina álitlegri en tilraunir með að ala það sem virðist

hafa verið meira um

og það virðist vera

alveg nóg af of lágu hitastigi

verkefnið er á tilraunastigi og ekki að vænta niðurstaðna fyrr en eftir um þrjú ár þetta þýðir það náttúrlega ef við getum framleitt fisk sem er kynhlutlaust þá er ekki hætta á því að hann fari upp í ár og trufli náttúrlegan fisk þá geti fiskurinn komið sér vel í bleikjueldi til að hindra að hún verði kynþroska fyrir slátrun sem gerist hjá um fimmtán til tuttugu prósentum af bleikju hann fellur í annan flokk og

varla varla vinnunnar virði að framleiða hann tugþúsundir nemenda víða í Bretlandi í skóla í dag og kröfðust aðgerða gegn loftslagsbreytingum nemendur hafa að undanförnu gripið til sams konar aðgerða í Belgíu Frakklandi Þýskalandi Svíþjóð og víðar í Lundúnum safnaðist hópur saman á þinghústorginu margir báru spjöld þar sem ástandinu í loftslagsmálum var mótmælt með afgerandi hætti

til dæmis með þeim orðum að loftslagsbreytingar væru verri en heimanám þess var krafist að kjörnir fulltrúar gerðu sitt til að bjarga heiminum frá tortímingu þá að veðri það verður víða hægur vindur og talsvert frost í nótt en síðan vaxandi norðaustanátt á morgun

upp og dregur úr frosti hvassviðri eða stormur annað kvöld sunnan til með snjókomu eða slyddu á Suðuaustur og Austurlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir

þá skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins Jón Þór Hauksson landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta valdi hópinn fyrir Algarve mótið í dag þær Dagný Brynjarsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir snúa báðar aftur úrslitaleikir bikarkeppninnar í körfubolta eru á morgun nýtt nafn verður ritað á bikarinn í kvennaflokki en karlamegin berjast tvö sterkustu lið landsins og Norður og Suður Kórea íhuga að senda sameiginlegt lið til keppni á Ólympíuleikana í Tókýó og sækja svo sameiginlega um að halda leikana árið tvö þúsund þrjátíu og tvö

yfir neyðarástandi á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó hann segir nauðsynlegt að byggja þar múr til að stöðva flæði fólks yfir landamærin utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir Ísland mikilvægan bandamann sem hafi verið vanræktur í tíð fyrri Bandaríkjanna hann fundaði með utanríkisráðherra og forsætisráðherra Íslands í dag liðki stjórnvöld ekki fyrir kjaraviðræðum hefst undirbúningur fyrir verkfallsaðgerðir í lok næstu viku segir

Akranesi samtök atvinnulífsins höfnuðu í dag gagntilboði fjögurra verkalýðsfélaga ung kona sem glímdi við kulnun segist hafa misst áhugann á því sem henni þótti áður skemmtilegt auk þess að fá ýmis líkamleg einkenni ný rannsókn sýnir að kulnun getur haft langtímaáhrif á heilsu Hafrannsóknastofnun vinnur nú að því að gera eldisfiska þeir gætu þá ekki blandast villtum laxastofnum en gætu bætt nýtingu í bleikjueldi þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og

takk fyrir samfylgdina verið þið sæl